﻿Laala ndank iya ibuii schuffo, ndank iya ibuii tiiyo, ndank iya ibu ninya ma nin laalai ba? ndank iya ii, khama kha yuu merchjee ndank afuuya schik-chjuu nin ii mina laalai ndank iya iibuu chjik ninya, ndank iya iibuiii iii schik mina dii iippi chiinadii ari ndan iifoo shiik maai ndii iifoo ma tiiyo ndii tukkuchjo tiiyo nin ii minai tiiyo maa rii kho ayai kenan mina laalai.